Neɗɗo fuu laatiiɗo ndonkoowo immaade law, sikke fuu walaa ɗantaako law. Nenno, ko mbiya giƴƴam tam tinna leloɗaa law e wakkati ɗum woni honoor, so a ƴeewii a hirtike hiraande maa, a juulii safoko maa tam, ndaar lennde maa lelɗaa. <hesitation> minkaa ɗum woni ko mbiyanammi joomum yalla ana heɓa immoo law, ayyo.